اني مب زينة واجد في الارقام فخل نحاول نعد من صفر لي خمسطعش بصورة عشوائية. خل نبدي- عشرة ستة ثمانية سبعة اربعة احدعش اثنعش تسعة عشرة صفر واحد خمسة اربعة احدعش، قلت من قبل؟ خمسطعش.